Taloha zay, iay tamin'ny mbola lycée a da haiko e mamatotry an'io satria da isaky e lasinainy da tsy maintsy manao an'igny, miovaova loko izy amin'io isan-taogny, haiko e nagnano io taloha fa izy amizao zany fa sy haiko sh anaky e mamoaky akoraha sary sambosa ambony iny ame farany ambony aty ame hatoky ety igny sy aiko e magnano an'igny.